Kan bador ba bii watir le nadum ba wassifaha ahammital watir di, wa ba wassifa asshaqalil watir di, tigdar yani tisawwiyan leyya, shaba da ma ti sharab dine bilen wa kan khadar ba bikan katir kula inji jadide, allema ma tiʼebat bilen bigdoro bikhaduru be ha bikan baʼieed kula bi don bilga.